Eee! Ny lakolosy zay misy karzany maro henanay io moa fa mivoatsy ny toetrandro fa laha ny taloha i, la pehinao i la maneno i zay, la pehinao ndraiky i; la maneno i zay, fa henaniçky zao fa misy koa ny akoklosy tsy mila pehinao fa bokotsy avao tsindrianao afa mangeno i amin'nigny ngambony egny, tsy mila miasa mafy zao anao manao azy.